<noise> <hesitation> Loko megna zegny <hesitation> lokon'ny fitiavagna de <hesitation> midika izy i amigna hoe fanetrehantegna karaha amy nenay zao amy skoty zegny mintsy agnantsôvagna agnay zegny hoe zahay io sampagna megna na afo de zay zegny zokiny <hesitation> sady manampitiavagna zegny zahay no be fagnetrentegna.